Po, kom fillu me shku ma shpesh. Më osht ba si pjesë e zakonshme e ditës teme. Shkoj herët n'mengjes, ushtroj ni orë, ni orë e gjysë edhe po m'nimon shumë me majtë energjinë edhe me largu stresin. Me ni qisi rutine kur e ki shumë ma mirë nihesh gjatë gjithë ditës.